xkëꞌ man c̲h̲edz xbedz man xkomier man ba zob man o nap lëꞌ mna xkinxiꞌl yu man xgiuꞌwga nap xbedz xkomier xbig. wenu naꞌ degilxkabná xnená nak yu man x̱iꞌk <hesitation> x̱aꞌ x̱aꞌ xia sia man ximonton man tib kwa, xbedz man gan c̲h̲uꞌnnbey man gan chu nak xkomier man pues naꞌ yu or xwiyná lo mginn nap yu or xlan man nixnë x̱aꞌsa zob man nixnë tib kwa x̱aꞌsa zobga man yeꞌts xka xka xwiyná man xka xlelëdzná man.